الشعر مهم للأطفال لكيتعلموا القصائد والشعر يستافدو بزاف حيت الى حفظوه غادي يعزو طريق الذاكرة ديالهم وغادي تعلم كلمات جديده واساليب لغويه متنوعه هادشي يساعدهم على تقويه المهارات اللغويه ديالهم من الفهم والتعبير والنطق والشعر كيخلي الاطفال كيعبرو على انفسهم بطريقه فنيه ويشجعهم على التفكير والابداع